औसे त आदमी सब अपन केश के ध्यान न देवे जाला लेखिन कौनो कौना समय बाहर केमरो बाहर गोलाके बादमे कौनो फङ्सन गेला के बाद मे उसब अपन केश से लेकर अपन लुगाफाटा सब निमन से देखे जाला एक रा बाद कौना तरिकासे र कौना इसटाइल के जा एका बा अपन केश कटवा वेला यि जौना ओकरा सोहा एकेवा आदमी सब हजाम से केश कटावे के खातीर सैलुन में जावेला उ ऐना मे देख्ला के बाद ओकरा सोहाईत बाकी न इ बहुत सरल तरिका ।